<hesitation> ee, fotogot do potumni handi pandumako padvuratabhe hosan, gite makodoya kamera, nopi mako padvung vanga, kanjwion hivyate fotovot bovot dun kam. Handi nona lalabitas, wala ee sumako hollay, gite hollay ko obo paye.